ווי אזוי א קען אופענער ארבעט, <hesitation> מ'לי- מ'שטעכט אריין אזוי ווי א רינעדיגע- רונדעכיגע שטיקל וואס ווען <noise> מ'דרייט די הענטל <hesitation> דרייט זיך עס <noise> און ס'פארט ארום אויף די קען און אזוי שנייד עס ארום אינעווייניג און ס'קען זיך נאכדעם עפענען.